<hesitation> مادة الرياضيات من اهم المواد الدراسية <hesitation> في المدارس وفي حياتنا، يعني وانا صغيرة كنت احس انه ما لها داعي وهي صعبة ولا شي يخلونا ويجبرونا ندرسها، بعدين لما كبرت <hesitation> عرفت انها تدخل في كل شي في حياتنا، في حساباتنا، في الشغل، <hesitation> في الورث، في كل شيء، فلازم صراحة الواحد <hesitation> يكون عنده خلفية كويسة في الرياضيات.